شو أنا بالنسبا لي ل- اللي فات مات, لذلك منيش نحبش نرجع للخلف, وباش نحكي مع روحي وبا با با با با, لذا أنا بالنسبا لي لي, أنا أفضل إني تكون عندي القدرا باش إني نحكي مع روحي فالمستقبل, علاش في المستقبل؟ باش أنا نوعي لروحي, ونوعي <hesitation> معناها منعاودش نفس الأغلاط اللي أنا غلطهم قبال, بالنسبا لي كم حاجا كانت غايبا, سي بالفعل في الماضي, بتوا نحاول إني نحسن, نقوي هيك هيا.